பறவைகள் பூமியில் உள்ள மிகவும் நம்பமுடியாத உயிரினங்களில் சில. க்கும் மேற்பட்ட இனங்கள் உள்ளன, ஒவ்வொன்றும் அதன் தனித்துவமான தோற்றம் மற்றும் பழக்கவழக்கங்களைக் கொண்டுள்ளன. ஆம் ஆண்டு நிலவரப்படி இனங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன, அவற்றில் நாட்டிற்குச் சொந்தமானவை. உலகளவில் இனங்கள் அச்சுறுத்தலுக்கு உள்ளாகியுள்ளன.